يا اخي بالله عليك اتركني. شوف لك شغلة هنا ولا هنا. ابغى اخلص شغلي وكمان لازم اشتغله بتركيز. ما ابغى يكون عندي اخطاء. انت عارف ان شغلي مرة مرة دجيج ومرة حساس الله يسعدك. روح بعيد مني خلينى اخلص شغلي وبعدين نخلص كلامنا ونشوف وايش تبغى.